мен сені жақсы көремін
емес бұл жігіт желік
мен сені жақсы көремін
үмітсіз үміттеніп
бір үміт мені алдан шақырды
жүрегіме жаздым атыңды
сөндіріп алмашы өтінем отымды
бір үміт мені алдан шақырды
жүрегіме жаздым атыңды
сөндіріп алмашы өтінем отымды
мен сені жақсы көремін
жаралы тағдырыңмен
мен сені жақсы көремін
бойдағы бар мініңмен
бір үміт мені алдан шақырды
жүрегіме жаздым атыңды
сөндіріп алмашы өтінем отымды
бір үміт мені алдап шақырды
жүрегіме жаздым атыңды
сөндіріп алмашы өтінем отымды
бір үміт мені алдан шақырды
жүрегіме жаздым атыңды
сөндіріп алмашы өтінем отымды
бір үміт мені алдап шақырды
жүрегіме жаздым атыңды
сөндіріп алмашы өтінем отымды
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат тоғыз
таңғы шоу
жаңадан қосылған тыңдармандарымыздың барлығына тағы да қайырлы таң дейміз
жалпы жолда келе жатқан жолаушылардың барлығына ақ жол аман есен ы ойлаған жерлеріңізге жетіп алыңыздар
ал енді біз дәл қазір сағат тілі тоғызды көрсетіп тұрғаннан кейін әсел нұрғалидан әдеттегідей жаңалықтар тыңдап алайық одан кейін ары қарай таңғы шоуды жалғастыратын боламыз
жаңалықтар
армысыздар студияда әсел нұрғали
түркістан облысында оқушы мектепте алған ауыр жарақатынан қайтыс болды
қазір оқиғаға қатысты сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүргізіп жатыр
нәтижесінде мектеп директоры мен орынбасары жауапқа тартылған
ал дене шынықтыру пәнінің мұғалімі уақытша жұмыстан шеттетілді деп хабарлады өңір әкімінің баспасөз қызметі
қазір спорт залдағы құрал жабдық пен қақпаны орнату кезінде қауіпсіздік шараларының сақталуы тексерілуде
оқиға қылмыстық кодекстің бала өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді тиісінше орындамау бойынша тіркеуге алынған
бұл бапқа сәйкес бес жылға дейін бас бостандығын шектеу немесе бас бостандығынан айыру қарастырылған
өзге де жаңалықтар
қазақстан республикасының премьер министрі асқар мамин мәскеуде ресей өкіметінің төрағасы дмитрий медведевпен кездесті
өкімет басшылары екі ел арасындағы стратегиялық серіктестіктің жоғары деңгейін атап өтіп сауда экономикалық инвестициялық индустриялық және аймақаралық ынтымақтастықты одан әрі арттыру жайын талқылады деп хабарлайды жиырма төрт кейзет
бұдан бөлек асқар мамин бірнеше екі жақты кездесулер өткізген
бұл жиындарда инвестиция тарту бойынша тәжірибе алмасу астана халықаралық қаржы орталығының алаңын бірлесіп пайдалану электрондық коммерция нарығын дамыту көлік инфрақұрылымы сияқты өзекті мәселелер сөз болды
теңгенің әлсіреуі тұрғын үйге де әсер етті
ктк телеарнасының хабарлауынша еліміздің барлық қаласында пәтер құны қымбаттаған
бағаның әсіресе республикамыздың оңтүстік шығыс өңірінде айтарлықтай өскені байқалады
алайда республика бойынша ең үлкен өсім павлодарда үш жарым пайыз
керекуде үйдің әр шаршы метрі жүз сексен бес мың теңгеге дейін көтерілген
екінші кезекте талдықорған көрсеткіші екі бүтін оннан сегіз пайыз пәтердің шаршы метрі жүз сексен тоғыз мың теңгеге жетті
қымбатшылық өскемен қаласын да айналып өтпеді
бұл өңірде екі бүтін оннан үш пайыз шаршы метрдің орташа бағасы жүз тоқсан бес мың теңге
пәтер құны басқа қалаларда да қалысар емес
маңғыстау мен атырау облыстарында баға тұрақты
ал аумағы үлкен бизнес класс үйлерге қызығушылық төмендеген
экономистер тұрғын үй бағасының шарықтауына сұраныстың артуы да әсер етті деп отыр
біріккен ұлттар ұйымының арнайы елшісі қазақстан еңбегін жоғары бағалады
жиырма төрт кейзет мәліметінше ұйым бас хатшысының сирия бойынша арнайы елшісі гейр педерсен қазақстанның бітімгерлік еңбегіне қатысты оң пікірін білдірген
жуырда қауіпсіздік кеңесінде өткен мәжілісте ол сириядағы жағдайды реттеу үрдісі женевада кездесулермен шектелмеуі керек астана форматы жалғасатынына еш күмәнім жоқ
біріккен ұлттар ұйымының осындай топтармен өз жұмысын жалғастырады деді
оның таяу шығыс шиеленісін реттеуде тәжірибесі мол
ол кезінде палестинаны азат ету ұйымында норвегия өкілі және ливан бойынша біріккен ұлттар ұйымының арнайы үйлестірушісі болып жұмыс істеген көрінеді
әзірге осы жаңалықтар легін бір сағаттан кейін жалғастырамын жұлдыз эф эм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы
бүгін алматыда жаңбыр жауады он тоғыз градус жылы елордада күн жауын шашынды ауа температурасы он жеті градус нөлден жоғары
жұлдыз эф эм ән көңілдің ажары
жарнама
самсунг компаниясы ұсынады
галакси ноуд топтамасының мерейтойлық қолбасшысы
инновациялық технологиялардағы батыл идеяларды іске асыру енді екі нұсқада қол жетімді
галакси ноуд он және галакси ноуд он плюс
күні бойы қолдану үшін оны бар жоғы отыз минут қуаттаңыз
кәсіпқой деңгейде фото және видео жасаңыз
жетілдірілген ес пен құралының көмегімен қолмен жазылған мәтінді баспа мәтінге айналдырыңыз
қуаттың жаңа деңгеймен жұмыс істеңіз ойнаңыз және жаңа туындылар жасаңыз
толығырақ самсунг нүкте кейзетте
хуавей смартфондарымен жаңа автокөліктегі супер жаз науқанына қатысыңыз
он бесінші маусымнан он төртінші қыркүйекке дейін хуавей смартфондарын немесе планшеттерін сатып алып үш жаңа автокөлігінің отыз хуавей пи отыз смартфондарының және де супер жазға арналған үш жүз жинақтың ұтыс ойынына қатысыңыз
толық ақпарат хуавей мобайл кейзеттің әлеуметтік желілерінде
консюмер нүкте хуавей нүкте сом слэш кейзет немесе алпыс бес отыз телефоны бойынша
теле екі ұсынған бәрін ауыстыр тарифінде шексіз әлеуметтік желілер бар болғаны бір мың сегіз жүз тоқсан теңгеге
ютуб инстаграмм уатсап в контакте фейсбук және басқалары
қос та өз тарифіңді толыққанды пайдалан
толығырақ теле екі нүкте кейзет сайтында
теле екі үздік баға кепілі
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
сен жазғы жарық түнде
жылы самал болып естің
мен естімеген мүлде
жұп жұмсақ ләззат күй кештім
ең нәзік сезім болып
ең бақытты кезім болып
болса да кең жүрек мейлі
сен құсап елжіретпейді ешкім
миллион миллион миллион жұлдыз бар
миллион жұлдыздан әдемі бір қыз бар
миллион миллион миллион сөздері
суреттеп бере алмас ол қыздың көздерін
миллион миллион миллион жұлдыз бар
миллион жұлдыздан әдемі бір қыз бар
миллион миллион миллион сөздері
суреттеп бере алмас ол қыздың көздерін
түн қара шашың сенің
тұңғиық қою қалың
күн от сезімім менің
күйдіріп жіберер бәрін
мұң үнсіз сырымыз
бірімізбен біріміз
тілдескен кез алыстан
түндерде тілсіз табысқан жаным
миллион миллион миллион жұлдыз бар
миллион жұлдыздан әдемі бір қыз бар
миллион миллион миллион сөздері
суреттеп бере алмас ол қыздың көздерін оу
миллион миллион миллион жұлдыз бар
миллион жұлдыздан әдемі бір қыз бар
миллион миллион миллион сөздері
суреттеп бере алмас ол қыздың көздерін
миллион миллион миллион жұлдыз бар
миллион жұлдыздан әдемі бір қыз бар
миллион миллион миллион сөздері
суреттеп бере алмас ол қыздың көздерін оу
миллион миллион миллион жұлдыз бар
миллион жұлдыздан әдемі бір қыз бар
миллион миллион миллион сөздері
суреттеп бере алмас ол қыздың көздерін
таңғы шоу
таңғы шоу шынымен осы әнді тыңдағанда біраз жігіттер көз алдына өзінің миллионнан таңдаған
қандай күшті

ал сонымен таңғы шоу жұлдыз эф эм де ств арнасында айтпақшы көрермендерімізге ассалаумағалейкум қайырлы таң деп қояйық
ств дан қосылдық қой
инстаграмда жас төмен сызықша қали парақшасында тікелей эфирдеміз ақбибі хамидолла қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали
бүгін бізге ғазизхан шекербеков қонаққа келу керек
иә жаңбыр жауып кішкене кептелісте тұрып қалыпты қазір құдай қаласа келетін болады
ы жұмысты тастап бүгін қарап отыра бергім келіп тұр дейді назико бектас
уревва деңізші дейді
алмас ахметов деген менің туған сыныптасым қосылған екен
осы әнмен өзімді таңертең жігерлендіріп оятамын жаңа ғана тыңдап болдым дейді жанерке жазып отыр мхм
ы жұмысқа шығуыңызбен дейді асыл рахмет рахмет рахмет
ассалаумағалейкум қайырлы таң қалайсыздар амансыздар ма тақырыпты тақырыпты айтамыз қазір
ы тақырыбымыз бала кезіңнен өзгелерден ерекшемін өзгелерден қандай ерекшеліктеріңіз бар осындай тақырып
мынау ерекшелікке жата ма қандай
мақтанып қояйын дейді кеше аха кабачковый икра жасап едім енді нан мен шәймен басып отырмын ренжімеңіздер мақтанғаныма
енді ол қабілетке жатпайды меніңше қолынан келеді екен
бірақ иә
қарағандының назикосына сәлем деп қойыңызшы денемді бір түршіктіріп дейді
ойбай қарағандының назикосына шын жүректен үлкен сәлем жолдаймын аман бол назико ал
ал сонымен не дейсің ақбибі
ыыы жалпы ерекше көру қабілетіне ие дэниел киш пен бен андервуд ы деген кісілер жайлы айтқым келеді
бұлар ыыы таңдайын қағу арқылы дыбыс толқындарымен ыыы иә айналасын
жалпы бұл кісілер жаңағы зағип жандар екен
таңдайы бірақ таңдай қағу арқылы олар көре алады
дэниел киш пен бен андервуд көзі көрмесе де қоршаған ортада дыбыс арқылы ерекше дәлдікпен көретіні соншалық жұртты таң қалдырады екен
мхм сондай
сонымен қатар жануарлардың тілін түсінетін кевин ричардсон деген ыыы кісі бар екен
бұл кісі жалпы жануарлар тілін түсінетін зоолог
оның ерекше қабілеті арыстандар арасында емін еркін жүруге мүмкіндік береді
ы сонымен қатар гиеналар да оны өз үйірінің бір мүшесі деп те қабылдап та қалады екен
мәссаған иә гиеналар деген енді қорқынышты ғой олар
кімдер гиена гиена иә
ы гиеналар ыыы қателеспесем мынау ең қатты тістейтін жануарлардың бірі ммм
таңдай қағуға болмайды дейді иә сөйтіп жатады ыыы
алақай қош келдіңіз жасұлан мырза дейді гүлназ қош келдік
менің атымды жанерке деп оқисыздар негізі атым жанар кенжегарина дейді
жанар жанарке деп жазылып тұрған жанар ы нүкте қою керек еді онда
бала кезде ерекшелігім көп сияқты болатын өскен сайын басылып қалғандаймын дейді
мен сондаймын арайлап атқан таңдаймын демейсіз бе
андай қолды сосын өстіп бұратындар бар ғой иығына жеткізетін бе иә саусақтарын иығына жететін бе сол ғой ыхы
сонымен достар таңғы шоу
ыыы алматыда күн ашылды айтпақшы жаңа далаға шығып келдім күн жарқырап тұр
күн шықты күн шықты деп жүгіруші едік жаңбыр жауса жау жау жаңбыр жау жау жаңбыр деп жалаң аяқ жаңбырдың астында жүгіретін едік
ауыл естеріңізге түсті ме таңғы шоу жалғастырамыз
таңғы шоу
адамға бақыт керек
бақытқа уақыт керек
арманға жету үшін
дүрсілін әр кеуденің
жаратқан әр пенденің
естиді өтінішін
күлімдеп терезеңнен атқан таңым
шуылдап достарыңмен шаттанғаның
табаның жерге тиіп тұрсаң аман
осы ғой шынымен тапқан бағым
аспанда күн керілсе тамаша
қырларда гүлдер күлсе тамаша
бәрінен сүйген жандар әрқашан
өмірде бірге жүрсек бірге жүрсек тамаша
аспанда күн керілсе тамаша
қырларда гүлдер күлсе тамаша
бәрінен сүйген жандар әрқашан
өмірде бірге жүрсек бірге жүрсек тамаша
байлығың ақшада емес
алтын да басқа да емес
жүрекке жинағаның
асқақтап көкке жетпей
жақынды өкпелетпей
адамды сыйлағаның
жолдасың жаныңдағы ай адал болса
ата ана сүйген жарың балаң болса
жалғанда бақытсызбын дей көрмеңдер
ағайын туғаның аман болса
аспанда күн керілсе тамаша
қырларда гүлдер күлсе тамаша
бәрінен сүйген жандар әрқашан
өмірде бірге жүрсек бірге жүрсек тамаша
аспанда күн керілсе тамаша
қырларда гүлдер күлсе тамаша
бәрінен сүйген жандар әрқашан
өмірде бірге жүрсек бірге жүрсек тамаша
жарнама
дом комфорт техника электроника жихаз ресми кіріссіз кредиттік тарифқа қарамай
жасырынды комиссия және төлем болмайды
екі жүз қырық тегін нөміріне хабарласып өз сыйлығыңды алыңыз
дом комфорт бізбен бәрі мүмкін
алсерде жаңа түсім
өнімділігі жоғары ноутбук кәсіби камера және ақылды электронды қалам
супер қуатты гелакси ноуд он
алғашқылардың бірі болып он жеті мың төрт жүз тоқсан тоғыз теңгеден бастап жиырма төрт айға бөліп төлеумен сатып ал
алсер сіздің жаныңызда
қыркүйек айының он төртінші жиырмасыншы жұлдыздарында алматы қаласында қала күні мерекесі аясында алматы фильм фестивал екінші халықаралық кинофестивалі өтеді
абай алаңындағы қызыл кілем бойымен әлемдік және отандық киножұлдыздары жүреді
әлемдік және отандық фильмдер чаплин синемас кинотеатрлар жүйесінде тегін көрсетіледі
меркур қонақ үйінде әлемдік киноматографтың кәсіби мамандардың шеберлік сабақтары өтеді
кинофестивальға алматы фильм фестивал нүкте ком сайтында тіркеле аласыз
алматы фильм фестивалдың бас демеушісі эйр астана компаниясы
үлкен кино мерекесін өткізіп алма
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жұлдыз эф эм
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
ооо жаңа жұмысқа кірдім сәттілік тілеп қойыңыздаршы дейді
сәттілік жұмысыңыз оңынан болсын
кентори мадэна
күшті кентори мәдина ғой аха
о жәке келіпті ғой қалай демалдыңыз дейді
ой күшті демалдым
турцияға бардым дубайға египетке тайландқа мальдива екі аптада бәріне үлгерді дейсіз ғой
әсіресе маған мальдива ұнады несімен
ы мальдивада ыыы не бар екен күшті тау бар екен аха
сол таудан жүгіріп түсіп келеатқан кезде кішкене солға бұрылсаң дубайдан бірақ шығады екенсің ааа
сосын құмдары күшті шығар иә иә
көлікпен жүресің содан кейін ыыы не ұнады маған
тайланд ұнамады маған мүлдем ұнамады ма
жандәуреннен аумайтын жігіттер көп екен
жай қалайсыздар амансыздар ма дейді
жақсымыз шүкір көрдік көңілімізден шықты дейді
менің ерекшелігім сондай тек ерекше жандар ғана елеп ерекше еркелетеді мхм деп құтырып ерекше еркелеп кетейінші дейді
ыыы жақсы еркелететін адамдарыңыз аман болсын
қайырлы таң жәке жұлдыз эф эм жұмысқа шығуыңмен дейді рахмет рахмет қалдарыңыз қалай дейді
ассалаумағалейкум ыыы жасұлан мырза әріптестерге больничный ала бермесін деп айтып жіберіңізші дейді қайсар мансұр
ы шынымен кейбір адамдар болады өзі үнемі біресе ағасы ауырып қалады біресе өзі ауырып қалады біресе ыыы ау бір алыс туысқаны қайтыс болады бармаса болмайды енді
ыыы біресе тағы бірдеңе деген сияқты
одан да демалысқа шықсын десеңізші мүлдем иә иә мүлдем сөйтіп вообще кетіп қалсын
қалайсыздар жаңадан өмір бастайық деп отырмыз сәттілік тілеп қойыңыздаршы дейді алтуша ол қалай неден болуы мүмкін
ы қуаныштымыз енді
ыыы бәрі жақсы болсын жаңа өмір бастау ешқашан кеш емес
әрбір таңымыз ол жаңа өмір ғой бізге мхм аллаға шүкір деп көзімізді ашып оянғаннан кейін
бүкіл әлемді шарлаған марат жыланбиев менің ағам деп мақтанып қояйыншы ооо қандай күшті
қайырлы таң амансыздар ма дейді ы ғазизхан қайда дейді
ғазизхан келді ана жерде тұр алдымызда тұр сіздерге көрінбей
ыыы қазір бір әннен кейін кіргіземіз эфирге
жиырма бірге келемін елу жас дейді тренердің дейді түсінбедім ау саят дүйсенбаев
қайтадан жолдаңызшы хатты астананың көшелерін қашан үлкейтеді екен жәке скоро алматы сияқты боламыз дейді әлім майқұдық дейді
қайырлы күн жаңа аптаның жаңа күні жақсылықтар көп болсын дейді әумин әумин
шымкенттен сәлем дейді сәлем сәлем майқұдықтан сәлем дейді сәлем
ооо амансыздар ма жәке қызыма сабақ оқы деп айтыңызшы есімі мәдина дейді
айта қойыңыз енді жасұлан аға оқысын сабақ
қазір енді әрбір үйде кешке жақын сол қырғын болып жатады ғой иә иә
жақында бір танысым үйде бала шағасына ұрсыватқан видеосын жіберіпті
мәссаған дедім өлтіріп жатыр ма кәдімгідей мен айтсам мен сенің күйеуің болсам андай ұрыстан кейін менің жүрегім тоқтап қалатын еді деймін де
өте қорқынышты
қостанайдан жалынды сәлем дейді
жәке ыыы ау мен бес жыл болды отпуск алмағалы және де больничный алып көрмеппін жеті жыл болды дейді
он бес жылда бірінші рет алып көрдік қой енді иә
ы оның өзінде әлі бір алдыңғы мысалға бір бір апта алған кезде мен сарыағашта демалдым қазақстан кейзет деген демалыс орын бар айтпақшы айтып кетейін
өте керемет қонақжай адамдар
ыыы екіншісінде мінекей бір осы жұмыстан демалыс алып басқа жұмыстар істеп екінші үшінші жұмысымызды істеп
қашан бір біз де ойлап қоямын адамға ұқсап демалыс алып осы шет елге ұшып кетіватады ғой адамдар иә тәтем ауырып қалыпты деп шет елге ұшып кетіватады
байқамай инстаграмға салып қойып ұсталып қалып жатады
семейден сәлем дейді сәлем сәлем сәлем семейге
ал гүлжәйна қаламбекова былай дейді кешірім өтінемін
меншат қорықбасов күндеріңіз сәтті болсын жұлдыз эф эм жүргізушілері тақырыпқа келетін болсақ отбасында жеті бала болдық
кенжесі мен болғаннан соң ыыы қамшы тоқ шәйнектің шнурынан ыыы бишіктен таяқ жемедім дейді
тоқтар серік айтпақшы ол кезде әкелеріміз еркелетпеуші еді ғой
бірақ апай ағаларымыз таяқ жегенде жаным ашып кететін
зайсан ауданы дайыр ауылындағы анашым назигуль қорықбасоваға бір сәлем жолдап қойсаңыздар дейді
сәлем иә үйдегі ерке болған ғой
сабақ басталғалы барлық жерлерде
автобус толы столовый толы мағазиндерде орын жоқ дейді мәссаған
көлік кептелісі ііі күшейді көбейді
еее айтпақшы кредиттерің жабылып қуанып жатырсыңдар ма ей дейді
хабар шыққан еді ғой рас па өтірік пе енді білмеймін менікі жабылған жоқ
ассалаумағалейкум қазақ елі жасұлан мырза күндеріңіз сәтті өтсін жаңа жұмыс ыыы апта сәтті болсын дейді рахмет
сәлеметсіз бе өтініш арманға сәлем айтыңызшы дейді
сенің сәлем жолдаған жігіттің аты кім еді олжас а олжас неге мен арман деп ойлап отырмын білмеймін
ал ыыы құндыз мұратбаева қайырлы таң аман жатып тұрдыңыздар ма
шүкір таңыма күндеріңіз сәтті өтсін
бәрі күшті тақырыпқа айтар өзімде жаңалық жоқ ел қатарлы дейді
аумин деп қояйық та бір үзіліс жасап алайық
қонағымыз келді
бір әннен кейін ғазизхан шекербеков студияда болады
таңғы шоу
бұл ғаламда сені таңдадым
бақыт сені таңдап алған
орындалар барлық армандарың
бұл ғаламда мендік жүрегің
сол жүректі сақтап жүремін
тоқтағанша оу тоқтағанша
бақытты күндеріңді мен сыйлайыншы
бақытты түндеріңді мен сыйлайыншы
жұлдызым сен жауған жанған арман
жарқырайсың таңнан алдан жалған
бақытты күндеріңді мен сыйлайыншы
бақытты түндеріңді мен сыйлайыншы
жұлдызым сен жауған жанған арман
жарқырайсың таңнан алдан жалған
бұл ғаламда сенсің сыңарым
бақыт үшін төздім шыдадым
мен биікке
өзіңмен шығармын
бұл ғаламда мендік жанарың
жанарыңды сақтап қаламын
жыламайсың оу жыламайсың
бақытты күндеріңді мен сыйлайыншы
бақытты түндеріңді мен сыйлайыншы
жұлдызым сен жауған жанған арман
жарқырайсың таңнан алдан жалған
бақытты күндеріңді мен сыйлайыншы
бақытты түндеріңді мен сыйлайыншы
жұлдызым сен жауған жанған арман
жарқырайсың таңнан алдан жалған
бақытты күндеріңді
бақытты түндеріңді
мен сыйлайыншы
жұлдызым сен жауған жанған арман
бақытты күндеріңді мен сыйлайыншы
бақытты түндеріңді мен сыйлайыншы
жұлдызым сен жауған жанған арман
жарқырайсың таңнан алдан жалған
бақытты күндеріңді мен сыйлайыншы
бақытты түндеріңді мен сыйлайыншы
жұлдызым сен жауған жанған арман
жарқырайсың таңнан алдан жалған
жарнама
сулпак ұсынады
ерекше самсунг а қырық смартфоны
жиектемесі жоққа дерлік дисплей
керемет камералар және тағы да басқалар супер бағамен
жүз тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан теңгеден бастап
әрі әр смартфонға сыйлыққа пауэрбанк
сулпак артық шығынсыз
сулпак ұсынады
жүз мың оны босқа құртпа
сулпактан техника сатып ал
жүз мыңға сатып ал да тағы да жаңа керемет сауда жасауға он мың теңге ал
барлығын бөліп төлеумен
экран диагоналі жүз тоғыз сантиметр смартфон теледидары бар болғаны жүз жиырма тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан теңге
сулпак артық шығынсыз
активтің супер комфорт м тарифтік жоспары
шынымен де керемет жайлылық
он екі гегабайт интернет трафик
актив кейселге лимитсіз қоңыраулар
қазақстанның басқа ұялы операторларына жүз жиырма минут
тарифтік жоспар ішінде өзіңе ыңғайлы етіп минуттарды смспен мегобайттарды айырбастай аласың
оған қоса ютуб инстаграмм және басқа да әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде лимитсіз пайдалану мүмкіндігі
толығырақ актив нүкте кейзет сайтында
актив хабарласа өмір сүр
крепостная қыркүйекте жетінші арнада
хуавей смартфондарымен жаңа автокөліктегі супер жаз науқанына қатысыңыз
он бесінші маусымнан он төртінші қыркүйекке дейін хуавей смартфондарын немесе планшеттерін сатып алып үш жаңа автокөлігінің отыз хуавей пи отыз стартфондарынан және де супер жазға арналған үш жүз жинақтың ұтыс ойынына қатысыңыз
толық ақпарат хуавей мобайл кейзеттің әлеуметтік желілерінде
консюмер нүкте хуавей нүкте ком слэш кейзет немесе алпыс бес отыз телефоны бойынша
виза урбан көзір сенің қолыңда жай маниден әлдеқайда күшті
бөліп төлеу кезінде пайыздардан құтыл виза урбан
үш ай пайызсыз сатып алынған зат үшін чекті қайтарар виза урбан
оны кез келген дүкенде қабылдайды
сбербанк кейзетке тезірек кір
виза урбанмен сен нөмірі бірінші боласың
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
эфирде таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз эф эм де ств арнасында және инстаграмда жас төмен сызықша қали парақшасында тікелей эфирдеміз
ақбибі хамидолла қазақтың қарапайым жігітімен жасұлан қали және бүгін бізде қонақта ғазизхан шекербеков
қош келдіңіз рахмет қош көрдік
қалыңыз қалай қалай жеттіңіз
жақсы жеттім иә жақсы ұйқтадым
ыыы концерт қашан мына жерде ыыы халық инстаграмда жас төмен сызықша қали парақшасына жазып үлгеріп жатыр
ойдағыдай өтсін сәтті өтсін қандай қызықтар күтіп тұр бізді билет алып қойдық деп
ыыы қандай қызықтар күтіп тұрғанда мен бірден айтып қояйын ол жерде ыыы шоу болатын болса ол біздің біздің шоу тірі адамдармен
экранмен емес аха мхм жаңағы мына жақтан жарқ мына жақтан жұрқ етіп шығып ондайдың бәрін көрдіңіздер ғой енді ол онымен таң қалдырамыз деп айта алмаймын
сондықтан сол жердегі тірі адамдардың қадірін біліңіздер
енді жалпы қонақта кім болады
қонақты енді ыыы афишасында жазылып тұрғаныны сенетін болсақ солардың барлығы келісім берді нақты болады ғой
одан да бөлектер болады иә бұйыртса
одан да бөлектер ме иә жазылмағандар
ей дейді мынау ыыы еркекпін деп ән шырқап біраз еркектердің духын көтертіп тастаған жігіт қой дейді
иә дәл өзі
духы түсіп кеткендерді көтерсем онда қуаныштымын
ыыы жаңағы қызық сұрақ негізі
әбдіжапар ше жоқ әбдіжаппар жоқ қой
айқын айқын жазылыпты өңкей хиттар жазылыпты
тағы кімдер болады айта кетші енді жұлдыз эф эм де кішкене құпияның жиырма пайызын ашып қояйық
жоқ айтпаймын
дуэттеріңізбен айтқан адамдар бола ма деп сұрайын ба қос деген нәрсені қостың ба қосытым негізі
болды онда айтады біраздан кейін
көрейік көрейік шайларыңыздың көрейік күшін мықты болса айтамыз ас болсын
былай дейді ассалаумағалейкум қалайсыздар
бізге жаңа жахан деген бауырымыз хат жолдаған болатын ммм
жаханды танисың ғой
бүгін кімнің ерекеңнің туған күні ме ернар сакуповтың туған күні екен бүгін
ернар туған күніңмен сенің құрметіңе жұлдыз эф эм нен бір қошамет жақсылық болсын
туған күнің құтты болсын алға баса бер бауырым аман бол табыстан табысқа кенеле бер берекелі бол
жахан отарғалиев деген енді ммм бүкіл әлемдік деңгейдегі голливуд деңгейіндегі актеріміз
өтініш жасап жатқаннан кейін әрине қалай орындамаймыз дейсіз ғой жанында тағы бір сондай голливуд деңгейіндегі актер отыр екен ернар сакупов деген
аман болыңдар жігііттер
былай дейді түф ғазизхан деген ыыы есімнің әріптеріне өлең жолдапты мына жерде
ғаламда бар түрлі әнші
арманмен көкте өрлеген
замаға сай жүр әнші
ісіне нақты мән берген
зор байлық тіле өзіңе
халіңді біліп қалайын
ақтарлы жырмен
нақтылап өлең жазайын
ғазизхан деген әріптерге
рахмет не деген ақындық
ғазеке ассалаумағалейкум қалайсыз амансыз ба
қандай қызықтар болып жатыр
сіздің соңғы шыққан әніңіз қандай дейді
жақсы жақсы ән десең
қалай аталады
соңғы шыққан әнім бұл енді ыыы кеше мысалға біз қайрат екеуміздің жаңа дуэтімізді жазып бастап көрдік
тыңдап көруге ертең концертке дейін дайындалып жүруге концерттерге де дауыс бердік мхм
ыыы оның алдында жаңағы төреш екеуміздікін жазып тыңдап көрдік
нұрболат екеуміздікін жазып қойдық
мінекей құпия ашылып келе жатыр иә
тізімге кірген жігіттермен дуэт болады
иә олармен дуэт болады иә іхі
ііі кеше тойда мақпал апамызды көріп қалып ертең он үшіне бұйыртса дайындыққа сол күнге туралашы деді сол күні құдай қаласа дайындыққа келеді
сол кезде де көреміз
сондықтан ыыы сол жаңа жаңа әндердің бәрін осы қазіргі күнде осы қазір өңдеу үстіндеміз
былай тыңдап көріп жатырмыз
ыыы болмай қалған жерлерін басқаша ойнатып көріп жатырмыз музыканттарға
ана музыкантты шақырып жатырмыз мынаны шақырамыз сен болмайтын сияқтысың деген сияқты
ыыы сондай бұл жерде бір музыкалық шоу болатын сияқты
ммм менің даусым сөйлеватқан кезімде мынау а кейбір әріптерін жеп қойыватыр ма мынаның батарейкасы өліп қалмаған ба
мен алыстап кетіватырмын ба

қайырлы таң қазақ елі ассалаумағалейкум тек қана жұлдыз эф эм радиосы қосылып тұратын нұр сұлтан қаласындағы жүз жиырма алтыншы маршруттан сәлем дейді
ой сәлем сіздерге ооо
ғазеке қош келдіңіз қадамыңызға нұр жаусын өткелі жатқан концертіңіз сәтті өтсін дейді рахмет
сәлем ақтаудан і сәлем айтыңызшы дейді
і тілеулесің тілекшің болды әкешің
өмір саған тек шаттық күн әкелсін
қолға алып алғашқы рет гитара
сахнаны жандандырып шертесің
ал ағайын ерекше күлкі иесі
қолдайықшы ғазизхан әнші ел еркесін дейді
түү рахмет
шиконай деген қыз шиконай
жәке қош келдіңіз
қолға алып арман дүйсенов ағамыз
көтерілді өнердегі бағаңыз
сол ағатай ыыы салған ізде мәңгілік
ғазизхан жан түспесін еш жағаңыз
өнеріңді бағалап әркез сахнада
ду қол шапалақ ұрып әркез қағамыз дейді ммм рахмет
концертіңізде сахнада қандай ерекшеліктер болады бұйыртса дейді
енді жаңа ерекшеліктерді қарасаңыз дуэт енді музыкалық шоу болайын деп тұр дейді жанды дауыста дейді тірі адамдар болады дейді иә
бишілер бола ма әлде бишісіз өте ме болады болады болады
ғазизхан ассалаумағалейкум қош келдіңіз ең керемет жұлдыз эф эм студиясы әндеріңіз өте керемет сүйсініп тыңдаймыз позитивно жүреміз сіздің әндеріңізді тыңдап дейді
өнеріңіз ыыы алға баса берсін сәттілік рахмет
бірден айтып қояйын дейді қызық жоқ деп қойсай дейді ашок
ғазизхан саған жазыватыр
ғазизхан шекербеков таңғы шоуда жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
әдемі болып кетіпсің әдемі әдемі
дегеніңе жетіпсің дәмелі дәмелі
жаңалықтан жай тапқан
сұлулығын байқатқан
көрген жанға бас шайқатқан әдемісің
ерніңді қызартып алып
кірпікті ұзартып алып
қалай құбылғансың
қолдан сызып қастарын
қою қара шаштарың
қандай сұлу жансың
таңдандым тосыла
шын көркің осы ма
әдемі болып кетіпсің әдемі әдемі
дегеніңе жетіпсің дәмелі дәмелі
жаңалықтан жай тапқан
сұлулығын байқатқан
көрген жанға бас шайқатқан әдемісің
мен сені танушы едім
гүл алып барушы едім
түнде талай бұрын
сыры бар көз көргеннің
рас па екен өзгергенің
мүлде қалай бүгін
тым ерке қыз едің
бойыңды түзедің
әдемі боп кетіпсің әдемі әдемі
дегеніңе жетіпсің дәмелі дәмелі
жаңалықтан жай тапқан
сұлулығын байқатқан
көрген жанға бас шайқатқан әдемісің
әдемі болып кетіпсің е
дегеніңе жетіпсің
көрген жанға бас шайқатқан әдемісің
әдемісің
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
ғазизхан шекербеков таңғы шоуда жалғастырамыз
ғазихан да көкпар қайнаған шаяннан шыққан ғой
сияқты көкпар бере ме екен дейді
иә алла қаласа көктемде ыыы ниетім бар көктемде беретін
мен осы күзде беремін деп ойладым басында
сөйтіп ыыы осы көктемдегі болып жатқан көкпарлардың ішінде мен теке алып ыыы өзімнің жолымды сол жерде сұрап алатын болып жүрдім де бірақ
ыыы кішкене асығыстау болатын болған соң ыыы күзде алла қаласа біздің ауылдасымыз бар жандос деген жерлесім сол ауылда көкпар беріп жатыр
оның әкесі ол да әкесінің құрметіне беріп жатыр оның да әкесі өмірден ерте өткен
ыыы сенде әкеңнің құрметіне бермекшісің иә сол екеуі екеуміздің әкеміз дос болған мхм
ыыы оның әкесінің жасы үлкен болды ау деймін қателеспесем
сол ыыы бір шетінен жолы да солай болып тұрған шығар ертең күзде соның көкпарына мен барып теке аламын
сосын көктемге қарай күнін белгілейміз мхм
қош келдіңіз ғазизхан мырза сәлеметсіз бе жасұлан аға
концертіне барамын деп жүргенде әпкем немересіне той жасап жатыр тура сол күні екеуінің бірі числоны ауыстыра алмайды иә дейді
енді әпкеңізге айтып көріңіз оны
айтпақшы ғазизхан шекербековтің концертіне бүгін біз билеттер сыйлаймыз
ыыы ғазизханға ыыы ерекше сұрақ қойған жанға ерекше хат жолдаған тыңдарманымызға ғазизханның концертіне билет
иә қанша билет сыйлаймыз бүгін айтшы
қазір жомарт болып айтып қойып сосын барып ана жігіт қанша билет әкелгенін көріп
ойбай жиырма билет апарамын деп отыр едің ғой немене
ол күні қымыз ішіп отыр ма едің
сондай шығар онда
қалайсыздар дейді
жүйкесі тозған данышпан немесе бақытты ақымақ кім болғыңыз келеді дейді
бақытты ақымақ
жүйкесі тозған данышпан немесе бақытты ақымақ
әрине бақытты ақымақ жақсы ғой
бәрі соны таңдайтын сияқты ғой шынымен де
батыс қазақстан облысы жәнібек ауданы дұғай сәлем айтып жіберші ғазеке дейді
қалай қалай батыс қазақстан облысы жәнібек ауданына
батыс қазақстан облысына жәнібек ауданына басқа да аудандарына жалынды сәлем
концерт қай қалада қашан дейді
ыыы қазір осы өзіміздің ыыы осы алматы қаламыз қалада концерттен кейін қалған күндердің бәрін келісіп жатыр
соның бәрінің күндерін қойып жатыр бұйырса ал нұр сұлтан қаласында өте ме тағы да осындай үлкен бір концерт
нұр сұлтан ақтөбе шымкент ыыы алматыда ыыы қашан еді концерт
жиырма бесі жиырма бесі иә жиырма бесінші қыркүйек
білесіз бе осы бір ыыы а осы радиоға келген сайын осы күзде бір құдай қаласа алматыда концерт берсем деген сияқты болып жүрдік те соның сәті осы ендіге түсіп тұр ғой е
тоқсан жетінші жылдан бері айтып келе жатырсың
мына микрофон бар ғой ә менің андай бір кейбір
айттым саған нұрғазы балетке барма техниканы оқы деп
сәлеметсіздер ме ғазизхан бәрімізге белгілі арман дүйсенов ағамыздың шәкірті
жалпы ағамызбен таныстығы шығармашылық байланысы жайлы айтып өтсе екен дейді
байланыс ыыы мен кешірім сұраймын мен мына жақта мен өзімнің прямой эфирімді қостым да нем бар еді мына жақты оқып кетіватырмын да
тікелей тікелей эфиріңді сен ііі қосып қояйын күнде қоссаң болады ғой
жоқ мен бүгін бірінші рет қосқан едім содан кейін шығар бәлкім кешірім сұраймын
сен мені вообще қай жерге қонаққа кеватқанымды ұмытып кеттің
мына жақтығаларды ренжітпейін дедім де оқып кеттім
екі әйел алсаң өліп қалатын адам екенсің екі телефонға ие бола алмай жоқ қарасаңшы кешірім сұрап
мына менің әріптерім қайтып жоғалыватыр маған наушнигім бе мен шешіп берейінші осылай
ал жаңағы сұрақ арман дүйсенов ағамызға қалай танысты сол туралы айта кетсінші дейді
қалай шығармашылық қалай басталды дейді
ааа ол кісі мені шымкент қаласында самат аспанбетовтің ыыы руслан шынығұлов деген біздің әріптес бауырларымыз солардың тойында мен тамада болдым мхм
ыыы ол кісі бастады ары қарай мен жалғастырдым
содан көріп ол жерде енді саматтар ыыы русландар мені ары қарай мақтап өзіңіз сияқты өнерлі жігіт мақтаған ғой енді ана кісіге иә бұл баладан бірдеңе шығады деп пе иә иә
сосын арман аға мені әбден зерттеп қарап отырған да тойда мхм
сосын ол мені негізі бірінші ең бірінші алматыға тамада ретінде шақырды екеуміз той басқарайық бірге деп
екеуміз алматыға келіп біраз той басқардық
конкурент болып кететінін білген жоқ ол кезде
ыыы сөйтіп алматыға келіп той басқардық та бірақ алматыдағы ол кісінің ііі ортасына мен балалық екенім көрініп қалды
мен шымкент қаласында енді қарапайым орталарды асаба болып жүргеннін кейін ол жерде жаңағы әзілдерім де бәрін күлдіре береді
ал енді жаңағы элита дейді ғой мхм сондай үлкен ортаға келген кезімде мен жаңағы анекдоттарыма ол кезде әлі жаспын есептемеймін де жан жағыма қарамаймын бұрқ еткіземін
ана арман аға мені ортаға хабарлап қояды да өзі сасып қалады да ыңғайсызданып

сонымен тамадалық сонымен қалды
содан содан студия басталды ғазизхан шекербеков таңғы шоуда қонақта
таңғы шоу
жұлдыз эф эм
сен туралы көп естіп жүрмін
абайла жарай ма
маған ғашық деп естіп жүрмін
шынымен солай ма
мен білмеппін жүрегімді
ақылыма қалай жеңдірмекпін
ақылымды жүрегіме көндірмекпін күтші
сәл сабыр қыла тұр
шамалы тұра тұр
саған барамын алаңдамағын
өзгермей өзімде
сендегі сезімге
адал боламын
шын айтамын шын айтамын
мен жайында естіп жүрсің бе
сен кімге сенесің
не десе де ешкімге сенбе
барғасын көресің
солай жаным сенесің бе
күндіз түні сені көп ойладым
түсіндірсем екен саған қалай беремін айтшы
сәл сабыр қыла тұр
шамалы тұра тұр
саған барамын алаңдамағын
өзгермей өзімде
сендегі сезімге
адал боламын
шын айтамын шын айтамын
сүйме дедің
сабырлы сабырлы алаңдама
сабырлы сабырлы
сәл сабыр
сәл сабыр
сәл сабыр
сәл сабыр
таңғы шоу жұлдыз эф эм де
сәл сабыр қыла тұр сөзі қандай керемет осы әннің иә музыкасы да
ыыы жалпы ы ерекше әнші деп жатады сені ғазизхан
жаңағы әннің сөзін кім жазған мысалы
орындалған әннің бе
оның сөзін ершат қайболдин жазған
әні өзіңдікі иә
жаңа ыыы қате естіген жоқпыз ба біреуге өзіңнің инстаграмыңда тікелей эфирде отырсың ғой
күйеуге шығып кетіп хабарласпай кетті дейді солай деді ме ііі
солай деді соны мен біртүрлі болып қалдым
ол қыз күйеуге шықты ма әлі шыққан жоқ па

қазір қайтып жазып жіберді хабарласамын брат
брат болып кеттіңіз бе
кез келген қыз күйеуге шыққаннан кейін сен оның браты болып кетесің иә иә иә
жоқ енді не ғой әп әдемі доспыз
бірақ күйеуге шықты да осылай анда санда жазып қояды
мен айтамын ондай күйеуге шықтың болды хабарласып
жаңағы менің звоногымда бір екі үш деп басталыватқан ән қандай ән менде жоқ қой деп тұр ғой ол
әндерімді жіберіп тұратынтұғым тыңдап тұратынтұғын мынау онша емес деп бетіме баса салады ол
ыхы сондай сондай дос та
мынауың онша емес мынауың айтпай ақ қойшы әйби саған жараспайды
жақсы ғой бетіңе айта салатын
сол бетке айтатын адам таппай қалдық қазір сол күйеуге шықты да
басқа біреудің бетіне айтып жүр
соның бетінен қолы босамай жүр ау деймін беті дәу жігіт дейді ме сөйтсе бойы екі метр
ғазизханның қай өлеңін жеңіл қалай ойлайды караокеде қиналмай айтып басқалардан ұят болмайтындай дем жетпей сөйтіп қиналмайтындай қай әнін айтсақ болады дейді караокеде
ұялмайтындай ма менің байқағаным көріктім бар оңай айтуға деп ойлаймын
одан кейін жетісіп жүрген ешкім жоқ бар ол да оңай
еркекпін мен бар ол да оңай шығар енді маған да оңай саған бәрі оңай ғой иә

жаңа сабыр қыла тұрда мен негізі біраз әндерді бергенмін
бірақ енді енді енді қосыватқан шығар мхм
ы былай дейді ыыы ассалаумағалейкум құдайым қаласа концертің тамаша өтсін дейді
ыыы жәке сізді меру сияқты басқа жаққа ауысып кетті деп ойладық қой дейді талғат
ыыы ерте қуанып қойғансыңдар ғой
жәке ыыы ғазизхан көп ырымдай ма дейді ырымға сенесіз бе
ырымға ыыы сенемін иә
ал жалпы тақырып жайлы сұрайтын болсақ бала кезіңізден өзіңіздің ерекше қабілетіңіз қандай
бала кезімнен ерекше қабілетім мхм
ммм көп менің қабілеттерім жақсы жақсы
енді айта отырсаңызшы білмеймін қазір қайсысынан
неде ыыы циркке қалайсың жаңағы акробатика жағынан
циркке мен енді кішкене ойнадым бір екі рет
егер і сізге жер бетіндегі бір нәрсені өзгерту мүмкіндігі берілсе онда нені өзгертер едіңіз
дәл қазір білмеймін нені өзгертуді керек екенімді
ыыы білмеймін мен ол жерде өзгерте алатын барлығы әрине мынау
маған сол жері ғана ұнамайды қалғаны бәрі
мен баймын деп ауыз толтырып айта аласыз
иә есентайда тұрады ғой деп пе
иә әкімнің көршісі иә
оу жетісіп жүрген ешкім жоқты айтам ертең караокеде осыдан тұншығып қалайын ойнамаймын сізбен дейді
ғазизхан мырза енеме сәлем жолдаңызшы өтініш
енемнің есімі енеңізге сәлем ааа есімінде жазыпты ғой рахмет
ыыы армияға барғансыз ба одан бұрын ел алдындағы ыыы ер азаматтың басты міндеті не деп ойлайсыз және сол міндетті өзіңіз орындап жүрсіз бе дейді
армияға барған жоқпын
ыыы ер адамның басқы міндеті ол өзінің ер екенін білу

кішкене қаттырақ сөйлесеңіз ер деген іштегі рух аха
қатын деген бойыңдағы тәнің дейді
тәніңді көп тыңдай берсең
ал енді рухыңмен дос болатын болсаң онда сен ерсің дейді
ол қыздарда да бар еркектерде де бар дейді
қыздардың ішінде де ер мінезді қыз бар дейді ғой мхм сол сияқты
сондықтан ыыы жігіттің ең бірінші сол өзінің ер мінезі өзінің рухымен көбірек дос болу керек шығар мхм
ғазизхан шекербеков таңғы шоуда ән